Tembiporureta ñavaeva jaeko tenda, karuarenda, jaeramiñovi oime ñanoi tupa, tendaguaju yaguapi pipeva, sofá, jare <hesitation> yayapo tembiu pipeva, yambaekuatiata jejevae oimevi yanoi jokoropi <hesitation> mbae jiruvae, temimonde jiru <hesitation> jare tembipor, tembiporu jiru, jaeramiñivi ipuereta misiareta imbae ñavae supe jaeko <hesitation> tupapire <hesitation> oñovatuva opaete jokua jokuareta jae ñavae supe va.